Tiempo ni xano ngueni na tuna, amigo na ñatu ngueniná como ña dinii xo ndañonradi, natadan xakú xanruku na amiga xan nrukuná nrukuna amigo escuela tixana iin kué ni xana iin kue ni nixana ni nixana texoniá dixhi ninguan minia, tuxhi nixhininá xakuan amiga amigo kueni nanixa, nguidaya amigo kuexhi kunanya amigo.